إذا تبي تغلف هدية أول شي تحتاجه ورق تغليف مناسب، قص الورقة بحجم أكبر من الهدية، بعدين حط الهدية في الوسط وابدأ بطي الأطراف فوقها استخدم شريط لاصق عشان تثبت الأطراف بعد كذة، زينها بشريط ملون مناسب للون ال- ورق التغليف.